Chito ne nekiko nekikotareton eng' sapee nyu ko konan kikokonan ka- kanetutik eng' sapee, ko mamanyu, king'eetu kokicham konetan kole kiyae ni sikosikchi sapee kotestai, kilenchon kinetan kole kimuitai. ki- ki- ki- kinekainyoru ii leenchi iiimwaa kongoi ii, kolenchan ei tukul neka eng' sapee ko sapos ke- kekachi ke- ke- kelechi mungu kongoi, ko mamanyu kokikonetan eng' sapee amuita, a- a akanyit piik, akanyit chitukul nakatuyeen eng' sapee nyu, akalenchi aka kamwachi mungu kongoi eng' kit ake tukul nakanyoru, kokenyi, ko- ko chito ne amndai eng' kaniset nyo nekiko tareton eng' kanetutik eng' sapee nyu.